Koo yi'a jana ján ni kinde xhi puerta ná té anan nrixhí kina ko na kuen na inka kava'a tí ná nadana xhini nravana xhi puerta xhi anaria chapa xhi ni ki nrexhi yo descompuesto nakachinró ña kuaxhi deen jan akani.